Latugo bol kosɗe fijo wonta ɗon belngo, fijo wonta ɗon ngo nafu to ɓanndu tagaaɓe fu. gam ta lata bol kosngal a waɗay ka dimmbugo ɓanndu ma dimmba juuɗe ma e kosɗe ma e daande ma e gaɓaaje ma pat njamɗita.